אַקְתַר שַי חַ'רִיף שִפְתּוּ הִי וַחַד נְהַאר כּוֹנְת גָּלֵס פִי אֶלְגַ'ארְדָה פִי אֶלְכְּרְסִי כַּנְקְרָא כִּתָּאב בּוְחְדִי, כַּנְשּׁוּף וַחַד אֶלְקַּטּ ṣְעִיר כָּאנָה תּוֹאֵב כּוּרָה וְכַיִדּוּר יְדּוּר עַלְיָהּ בּוְחְד אֶלְחֻרְכַּאת גְּרִיבָּה מְקַדְּרְתְּש נְוֹקַּף מַאלְדַּחַק ḥַתִּי הִיָא בְּרַאסְהָ מַא כָּאנָתש עַארְפָה שְנוּ קַא דִיר, קָאנַת לַחְצַה פוּקָהִיָּה בִּשְכְּל קְבִּיר וְקְת מַא נִתְפַּכְּרְהָ כַּנְדַחַק.